<hesitation> Rah ôhatra hoe agnamboatra karazan-kanigny eo aminy ôhatra hoe telo karazagna zegny hampiasaigna aminy-hampiasaigna aminy ôhatra oe légumes na zavamagniry de vôlohany magnano entrée alôha, entrée igny magnano lasary-lasary carottes na concombres de igny alôha atao entrée de avakeo koa amlay plat o na ôhatra hoe atô rô voanjobory zao mety, de avakeo koao amlay dessert de ôhatra oe manasy-magnasy zegny zao fa mety de izy zegny efa isany le mamoaka anle akora fototra.